Oo'ore a riirii- harabooroo sa o eraa'e- haraau, bo hiruato baariha boatoi. Ha ii'oo bo hiruato ori'ii'a bisio pita o huraharaiboroo. Ha oiraarei oo'ore pita o huraharaiboroo piro abeehara baarii bo ou'iaroo- piro abeehara bo ou'iaroo hioko'o sa o ouiiboo. Eba'ita ba'ariabaa ta ee ouharaiboroo, ba'ariabaa kari'ara ta ouharaiboroo bisio pita bo heruba utaha'a hioko'i taha'oo bo hera. Hioko'i a ouibohara ta uru'uribohara- ta uri'uriibohara roo'ore bo herubaa oari bo kiruboo ha oari <hesitation> tuutuuripa hioko'i oari oo'ore <hesitation> iru'e'iripa bo sisigaru'o a ouharaiboroo ii'oo ii barao. O ou- haraibouba hioko'i pita <hesitation> hoko- haraiboroo baarire boatoi ha oiraba haia oo'ore irapi kasi- irapi kasi a taki- haraiboroo, bisio irapi kasi takiibaa araba hokoibohara hioko'i baarire boatoi hioko'i sa aba'aa oirai oo'ore bo hera, ha iibaa ua'oea oo'ore oiraarei oo'ore bo hera ua'oea oo'ore bisio pita bo kaasiri, piupiuko hioko'i uu tuurru'o itokopapita ii'oo haia ape'su'u A tahotahoaraiboroo a birubirusuibohara- a birubirusuibohara a keokeoroibohara oo'ore bo eba hioko'i sa ageiboo oiraarei oo'ore uu bo hera hitaka sa oira hioko'i tu'uiboo boorii irapi kasiarei. Ha biki'asipita roga'a pita ebu- haa'oeroo ii'oo ha biki'asi ebukasi ii'oo bo uo- ii'oo bo uo'uo oiraba oo'ore bo hiruato roiraba iiroo bo eba. Bo heruba bo eba hioko'e oo'ore bo hera a ubisiibohara sa o a geiboo hioko'i oiraarei irapi kasi hioko'i sa o uo'uoiboo aarei ouo'uoibaaa a kohukohu'opa a kopekopeibohara bisio <hesitation> bisio hioko'i sa kero- hararepurii bisio pita parakoa o eraa'eiiboo hioko'i. A riirii- haraboroo ii'oo eipaareha o oira ii'aa ia o taupa- haaboroo oo'ore bo ariabuu. A oira pokapokapi'ebohara bo ariabu a oira aripupita o ebupi'ebohara oo'ore bo ariabu. Bisio <hesitation> roga'uia sa o ouriboo ii'aa a ouhaa'ioboroo bisio bo roga ebu'iobaa haia bisio bo hatahata ebu'iobaa a ou- haa'ioboroo ii'aa. Are oiraba eapaa- haaraaroo kai ariirii- haraaboroo ii'oo ii kasio uo'uo kasi, biki'asi kasi a uka bisioea pita bo uo'uo oruroo boo'ore a kuku uo'uo, boikiro, a oiraba huku- areeroo hoiko'i oo'ore hiruato tahiro kai bo hera a baia Bo eba ta baia are eraa'e'uiaa bira eraa'eehara. A bai kasibaa sa bo heruba bogiro ouruu bisio si'ieaa hioko'i bo eraa'e sa oira pa'ariboo hioko'i. Sa o pa'ariboo hioko'i sa aba'ue baari bapiaroo boiraba. a kaipiribohara hioko'i bapi'itaarei o pa'aribouba ohokoribouba pita o kaipiribohara bira poreea baarire boatoi. Hioko'i tu'uoaroha opirobu bo giro a aripupita eburibohara oo'ore bo ariabu aripupita hoko- hareeborii eipaareha ii'oo uka aripu uka a kuku'ita roga'a bo uo'uo boikiro, ta oirabeea oo'ore bo hiruato ii'oo. Ta oirabeea bo hiruato'oo bo aribuu haia oira pokapokapi'epitee oo'ore bo ariabuu. Iiroo- iiroo bapi'iita ta iisio riirii- haraaboroo sa ro eraa'eharaau uo'uo kasi